गाबा धुवण री पीछत जिण चीज़ रो उपयोग लेवा हा ग््रामिण क्षेत्र में माई तो आज ताई लोटा में खेरा डालण ही प्रेस करर देवा हा। एणरा बाद में सुनी है कि कोई और चीज़ भी आवना दुग्ग गी है। वण ना किया करा है एश्त्री प्रेस। एश्त्री प्रेस भी कपड़ा मात्ता प्रेस रो काम्म करिया करा है। जदा भी कपड़ा मात्ता शिलवता होया करा है तो माई एश्त्री प्रेस कर दिया करा हा। बू साला ना एकदम्म सीधा करर देवा है। और झाकी चीज़ मीनाक करनू चावा बू होया करा है जात्रा भी कपड़ा हुआ बा काम्म समय्य में प्रेस कर दिया करा है।